اه عدد الأحذية اللي عندي تقريبا سبع أزواج من الأحذية يعني الصبابيط سبتروات معتمدة أكتر شي بالنسبة <hesitation> للقبعات أو الطاجيات عندي طجية واحدة في الحوش بس يعني، أما النظارات الشمسية فعندي زوج بس زوج نظارات للقراءة واحدة يعني.